Oogbaku k'ọba ml'ọnya ẹgẹ naalọ jọọ lẹa onma oomafu l'alọ a, eye oolẹ ẹk'ogwuchẹẹkwọ ọha oolẹ ẹẹku church. Ẹkoo gwuchẹẹkwọa achọlọnyaa ele tuba mẹml'achọlọbaa, ele gbakwu ọda n'ọchọnyilọnoo gaa l'ọnyaa chiko biwaa. Una ko lod elodee ọma kpoba ne lọọ ma afulẹyi kunu ada k'ọchọnyilọa mẹml'ochei or achẹpa eyiyẹ tọọlọnyaa ẹdei yẹ t'ọọlọnyaa ele jila ma l'ọka ka mẹml'ada k'ọnyaa ẹchi ẹnoo getalaha luwa ne gee ga miẹ a. Ẹdẹgọmaa ne ge dọọ kee gaa miẹchi a. Then eko n'ọma ku ya ne lẹchi takpaakpaa ekọma ne ge biọyi wa wa ogbọbu lọmaa elọ ele p'aku, ele ele elabọ w'ajẹ l'ipu kẹga ẹyẹẹyi a jilama l'oyeyi a madọnyẹ n'ọnyaa wẹ ẹdọnyẹ n'ọbaa wẹ? Ipọlẹ nya n'ọnyaa nma ọlẹ nya n'adaa nmaa? Elabọ w'ajẹ l'ọka ẹnya kpoda gbọbu gbọbu ẹnẹẹchi ne je ta kpaakpaa nẹ jẹnjuwa kpẹm ge pẹ waa ga ba tọhaa, eko ne ga ba t'ọhaa ane ge mia ọda no wẹa then ekọmaaọchọnyilọ a or ada k'ọchọnyilọ noo ga l'ọnyaa ọda ne chẹgbaa oke kuu l'achọlọnyaa, ekoduuma no kuu l'achọlọnyaa then achọlọnyaa ẹkuwa eke kwọnyaa bi w'ẹchẹ ke lọọ mafu lọọ ada k'ọbaa eke kwọwu kwu lọọ, eko ne kwọọ lọọ a ke l'ọkọ gba klọọ ọba ml'ọnyaa, ekọma no lọha hẹ kuluwaa, ekwẹ k'ọlẹ a ogwuchẹkwọa ku ya ẹẹ. Aft eko ne kwẹkọlẹ a i yaa eke ku pie yi wẹẹ kuu ẹnoo w'ẹkuchurchi ẹgoo gbọọka aa. Ọma, oẹgoo gbọkọọ a yẹiẹyẹiẹyẹi uche oya kuwa ke wẹyẹiyẹiyẹi. Ẹduchẹ o ya kuu ẹgoo gbọọkọ a wẹyẹiyẹiyẹiyẹi a abọa ege mia ku ẹgẹ naa ge yẹ lẹ Ẹnaa ge jọọ yaa gbọbu n'adogwẹha ẹkuchurchi ge j'ọha amomẹ hẹklu uwaa. Eko nọọ ọha momẹ ku hẹ kulu waa eku piọ ọba mlọnya gbalii, ọma le kahinin opiatọha or ogbakwu k'ọba ml'ọnya ẹnoo le kpọchi a ọchọnyilọachiko gọlọnyaa nyọ l'ọda n'achọlọnyaa miaku le ya mẹmluwa ne miẹchẹ n'ada k'ọnyaa kwọ yinuu l'ọbaa kpaakpa, ọma afulẹyi gbọbu nẹ goo gbọọkọọ ne ge nyọa. Achohile k'alọ kei yọọwọ ẹhẹ gbọbu ka kei gabo a alẹk'ọlẹ a ogwuchẹkwọ a ya gbọbu then adọnyaa kwọnyaa gọọ ọmaa na nana ge ya or ẹga nọọ ne ẹne ke họọ le k'ukọọtu a na ke gaa nyọ, ọmẹ ẹtaa ke yabọa, e abogbache kple kple kplea okpaakpa kunu a ẹnoo l'abọ biọkpọchiidọnya gee jọyinu ẹnọda no dọkaa ake l'odee ọma ya